Mah… Iu prefirisciu fari ginnastica dintra inveci di jiri ‘n palestra, pirchì spissu li me’ chiffari nun s’appattanu cu l’orariu di la palestra. Fari ginnastica ‘n casa è chiù commudu, quannu unu havi ‘anticchia di tempu po’ fari qualchi eserciziu senza spustarisi. Basta accattarisi, comu fici iu, qualchi pisu e qualchi strumentu pi fari ginnastica e aviri supratuttu bona vuluntà.